Na pincar kullurin marro, më vjen ment per esempiu, më vjen ment shtenja, më vjen ment per esempiu bota, kulluri i syvet të nonës.